Ma ütelnüq, et taa om lihtsält sääne kogõmusõ küsümüs, selle et kõik <hesitation> koostisosaq ommaq jo sammamuudu poodist saadaval ja piätki lihtsält veidükene või-ollaq har'otama, kaema, kuis sul vällä tulõ ja või-ollaq määnestki retsepti jälgimä, niimoodu om viil eriti kerge.